مچھلی نوں تیار کرن دے سمیں اس تے پوشک برقرار رکھن لئی کُجھ خاص طریقے ہن نے۔ ایناں طریقیاں نال مچھلی دے پروٹین، اومیگا تھری فیٹی ایسڈ تے وٹامن رہن دے ہن۔ تازہ مچھلی دی <hesitation> چون ہمیشہ تازہ اتے گنوتا والی مچھلی چُنو، مچھلی دے چنگے نشان کی ہن تے صاف صفائی تے اس دی تازگی دیاں نشانیاں نیں۔ کرنے جِنال پکنّا زیادہ گرمی پوشک نوں سَٹ کر سکتی ہے۔ مچھلی نوں حلکی آنچ تے پوچنگ، سٹیمِنگ یا گرلِنگ سب توں ودھیا طریقہ ہے۔ تلن توں پرہیز کرو کیوں کہ تیل وِچ تلنا اومیگا تھری فیٹی ایسڈ نوں نقصان پہنچا سکدا ہے۔ بدلے وِچ بیک کرنا یا گرل کرنا بہتر رہندا ہے۔ کٹ مسالے آؤں اتے تیل ورتّو، مچھلی دی پوشک تے بناوٹ لئی ہلکے مسالے تے کٹ تیل ورتّو۔ ٹکّے پکوڑا، ٹکّے پکوڑا اتے نمی تے پوشک تت برقرار رہن دے ہن۔ تھوڑی سمیں نال پکاؤ، مرچ نوں تازہ۔